<hesitation> giöghi a calcio balilla al era 'na pasiun incredibile, pasavu dë dop mezdì ënter. Alura a volte a s'giugava ün cuntra ün o dui cuntra dui e a m'piazìa giöghi ën porta o giöghi anche a l'atach e al era belissim cuandi i riusiu a campé la balin-a ën la porta dë l'aversari